Laoko bôko agnaty rano akagny ai, de zare agnaty rano agny matetiky miaraka mirogno mandeha amintagny araiky miaraka mandeha amintany ombanjare agny, de zare koa monka agnaty rano zegny tsy de hitantsika loatra an-tanety aty efa maty edy zare vo hitantsika ake donc fifandraisanjare akagny mety hoe le zare miaraka mirogno mandeha amin-tany andraiky fa tsy mandeha tsaraikiraiky fo miarabe <hesitation> akagny.